Isana mason'ol ndraika, lokona mason'ol, de ny voazagnahary alongany hitako de ohatra hoe roy foagna misy mintimintin'izy an i tangenangena-maso agnatiny igny, i zana- anakandriamaso igny, de mis koà karah menamena fa le an'ny sasagny mpagnano film i ndraika de <hesitation> agny amin'ny roapolo akagny ngamba isan'io satria de miovaova arakaraky fitiavanjareo ananjy a i lokon'ny vy masonjareo.